مساك الله بالخير محمود. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك مبروك عليك الزواج. ربنا ان شاء الله يتمم بالمسرات والأفراح والرفاء والبنين. حياك الله ان شاء الله نلتقي قريب.